يعني لو انحبسنا ثلاث ساعات ماعندي مانع اجعد اقرأ كتاب حلو او مثلا اسمع أغاني أو ألعب ألعاب فيديو لو انحبسنا يعني اقعد اتكلم مع نفسي واقعد مع نفسي وأفكر في الدنيا أو اسوي شغلة يدوية وأحيانا يعني أحب القراءة والتعلم ممكن نستغل الوقت ونشوف دورات تدريبية أونلاين في شيء من المهتمين فيه أو نقرأ عن التاريخ أو الجغرافيا وأيضا يعني ممكن نسوي تمارين الرياضية في البيت هذا بيساعد على تحسن اللياقة البدنية